Waw! Kwan a ɗom ti ɗa ɗom puus laa man, puus laa man ɗi nji ɓe sang an a wet pe puus laa man a puus ku jeso lee a nji ɗi ɗigin yil ndee ni ɗang di kyak shi kume, shi ku shikume ɗi nji ɗen an ɗika, kat puus laa man wul ɓe mɨ tul man mop ɗi maan, kat puus laa man wul be mu tul mu mu yi angwa man mop ɗii maan, pe mun wet ɓe mop ɗii nji ƙɨshak ku mun, kat mop ɗi nji ƙɨshak ku mun, mu cin lyang mu cin lyang mu cin lyang mu sat lyang kat mu sat ki meger ɓe mop ɗi yakal ɓe mop tok naan an kat mop tok naan an ɓe ngurum mop ɗi nji mu so mu shwa ƙɨshak ku mop, kat ni mu so mu shwa ƙɨshak ku mop, ɓe mop ɗi so kakyen ku tok naan, kat mop ɗi tok naan ɓe yakal ngurum mop ku mop pe, mop ɗi yak am mop ɗi kor kaa ka. Pak mop di kor a ku retyit, pak mop ɗii kor a ku ɓut bis wet naan ni maan en mu ngurum pe sat te she ku shigit mun a yi sar ni. pak ku ngurum mop ɗi nji yi puus laa mak ndee ni ɓe ɗen a puus ku mop pe tong a digin wat po nok, kat ku ngurum mop ɗi nji par puus laa man ɓe ɗi ɗen kaku yi naan ɗii mang a mang sen na amma wet jeso met ngurum ndee ni mop retyit pe ngu ku ni ƙɨshak ku jeso Ni pe kyam pal muw, ngu ku ni ƙɨshak ku jeso ɓe ni pe mba ɓukun muw jeso ɗii ngong ni, jeso ɗii pɨ pak fur mop ɗii yini kaku pɨ yi mu sat poo naan ku a yohana ɗigin poo mini, wet ku kwani hiridus nji ku ni ka sat poo naan ngu sat poo naan ku a yohana ka sat ni yi hiridus, ɓe mme ni tam ku ni a ni tam ku a rep yodiya, nji kakyen par puus laa mɨ hirtidus. ɓe hiridus ɗigin retyit ɓe sat yini te wet mbii ku yi tal ɓe a pɨ nji, mbii ku yi tal ɓa pɨ nji ɓe yakal nigin ni ki kar ni sat te yi ki yi sat yi miskaham ni pɨ a ka yohana ngu baptisma yi nji ɓe ni pe kyel retyit. Yakal ki sat yi miskaham, miskaham ku wet miskaham mbii ni shwal yini pwet ɗang ɓe shwan kyor ku ni shi mang ɓe te shi ngam sise ndee ni. Ɓe kwan ɗa te wet ɗigin puus laa man ndee ni kat ɗi nji wul ɓe ɗa kak nder san, pe ti a mang kyor ɗii pe kat ka mang kyor ɗang ka ngam muw naan ɗi kyel sang muw, kat yi mang kyor ɗang dang yi ngam muw naan di kyel sang muw, ɓe wet kyor ku ngurum ɗi mang tap ka mang kyor ku ka mba ka tong ɗang ɗi ka wal a wal muw tap mu mang kyor ku mu tong ɗang ɗii mu wal a wal muw, wet Kowe ni ku puus ku naan lee nji ɓut yil ndee ni, kat puus ni wul ɓe ɗi so kakyen ku kyel retyit par ndee ni, ɗang kwan ɗa te man, puus man ɗi ɗen a mu mee ngu muw, kaku kwan ɗa so puus man mee ngu ɗi so min sise muw, kaku ɗa so puus man ɗa ɗang ko yi puus ni yi tar ɗi nji ta a yit vel ɓe kwa a ci muw, wet puus ni ka pe na ni a kuret, wet puus ni ka pe na ni a ku ɗa kyel sang ɗa retyit, puus ni kat ni nji wul ɓe kwan ni a ɗigin retyit, puus ni a puus vel yi tar ku a kakapaat mba vel ka ku mun ɗigin se ndee, ɓe ngurum ɗes mop ɗi kyakar ti mop nji ɗii ti mop so kakyen ɗii ku yil yi puus laa mɨ jeso, kaku ɗi nji yi dik kume ku paat ɗika ɓe ɗa sat a te wet kat puus laa man ni ɗi nji wul ɓe ɗa mang tigen-tigen peɗi a so ɓa man a ba a diyo mee ɗi kakyen muw kat naan ɗi ɓam an a diyo mee ɗii kakyen ɓe ret, kat a diyo mme ɗi muw ɓe a ɗang a sat naan a te kat ɗi pet an ɓe naan na riga a so a yil nga se. Ɓe ka ɗak pe an wet kat ɗi wul ku an ɗii mee ku poh ɗii A so ɗi sise, ɗi mu cin sise ngaa ngaa ngaa ngaa na mang po en a te a mun nder ku puus laa man muw, puus laa man ɗi ɗen a puus ku ngurum ku mun kus ku mop ɓe mu man mop kwa mop ɗi man dang mop ɗi nji mun ti mu soyil ɗi naan ƙɨshak. Kat mop nji mun mu so, mu shwa yakal mop ɗi yakal tok naan an mop ɗang po naan lee ɓit ni ki a kakyen tap ɗii mba a ɓukun muw, pe mukaa bis mop pe mut ku cini naan ku tsar ɗigin, ngurum ku tsar ɗigin pe mu cin shik ku bis mop, mop pe yil ni pwet ɗang ɓe jeso te, kat ngu ku ni ɗigin kwanji ɗigin gwar ɓe gwar ɗen ɓukun muw sat te mun pe ɗen a kakyen a ɓukun muw ba mu ɗen a dang muw amm mu tong a ngurum ku mun a kaa ɓe ɗa ɗang kat puus laa man nji wul ɓe ɗa dang po naan ti lee a tong ɗii a kaa a dang muw pe kat ka tong a dang ɓe mu kaa bis mop ɗi tireng ka mop tireng puus laa mak kat ka tong a dang be mu kaa bis mop ɗi naa ka mop ka ɗi tireng ka mop ɗi vwap a vwap ka ku sigi. Pe sise, ɓe ɗa dang po naan ti lee fur mop ɗi nji ɗi an ƙɨ ɓit ku a ɓit laa man. Pe sis, ɓe naan ɗi kyel sang, pe sise ɓe kwan a kyel sang pe sise